<noise> Biasanya tu, beta bacuci deng masin, tapi kalo macam musim panas, musim panas baru aer seng ada, ya tuhang'eee beta sampe moo mo am' mo-pusing-pusing kapala bagemana tar pusing! Katong dalam ruma ni kan, manusia banya, beta pung ana ni kan banya, jadi kalo isi'p pakiang di dalang karong itu, itu sampe, dua karong tiga karong yang dua'p lima itu, kalo karong lima pulu, barati satu karong, satu karong lima pulu, deng satu karong yang dua'p lima, taro di muka, baru beta su stan deng calana pende, cal'na s'tenga tiang baru, beta pung, pegang parteng, pegang papang bacuci, dengan sika' ha sudah su rembeng deng sabong samua, lalu katong pi bacuci di mana? Karna tarada aer ni ha katong pi bacuci di kali di arbes sana tu, yang orang ambon bilang kata di aer basar di <hesitation> di stain ka atas sana <noise> jadi bacuci disitu, sampe disana tu, katong karna orang kan banya jadi musti katong baku cari deng tampa lai, haa su sampe di arbes'i sud' su dapa tampa. Na pakiang tadi itu su to colo akang di dalang aer ba aer tu, colo akang dolo baru, taro aer sabong di dalam'e akang' <hesitation> parteng tu, biking aer sabong dalam parteng, colo akan pakeang-pakeang tadi yang su kas babasa akang di ae dalang kali itu, baru isi di dalam parteng, baru katong dudu ba sikat deng pake papang bacuci ni, katong sikat sikat sikat'ee sikat pakeang deng tangang ni, s'tau to! Kalo pakiang akang akang-lima anam orang pung pakeang itu, katong pung bua-bua tangang ni akang kaya petinju! Jadi sikat sikat-pakeang, mulai dari kac baju-baju kos dolo, beta tu kalo bacuci tu deng, kalo bacuci deng tangang tu, beta kamuka tu baju kos dolo, baju kos yang kac-kacil dolo punya, yang ana-ana pung, abis cuci ana-ana punya selesai beta cuci katong yang basar-basar katong dua laki bini pung baju, su selesai pel' katong dua laki bini pung baju kos ha spul akang dolo, spul yang baju-baju tadi tu, beta spul akang dolo, spul akang isi di dalang karong. Habis itu, su spul samua, su ba'e spul abis beta randang deng molto lai, jadi yang cala-cal'na panjang tadi! Calana panjang pae kacil pung calna panjang, beta pung calna panjang, paitua pung calana panjang, deng dong pung cal-calana pende itu, beta randang akang di aer tadi tu, kas babasa akang s'kali, supaya pakeang yang tadi yang su bo-bou molto tu beta su abis spul akang, beta bale isi di dalang karong! <noise> su abis spul deng yang tadi yang spul molto tadi so selesai isi di dalang su ramas akang su randang selesai, isi dalang karong, abis itu lanjut lai, buang aer molto tadi tu! Beta bale tada aer baru lai, par isi tadi tu aer sabong, par randang calana-calana pende dolo, calana-calana pende ni kan banya ada yang kacil parampuang, kacil laki-laki, balong yang parampuang yang, basar karna kalu macam aer seng bajalang, itu bar'ati beta punggul samua pung pakiang, pikol bawa di am a <hesitation> kali, tapi kalo aer ada, bar'ati masing-masing cuci masing-masing pung sandiri di ruma, tapi karna seng ada aer, terpaksa cuci tangang bawa di kali jadi cuci cala calana pende kamuka, calana pende abis, cuci barsi selesai, haa bagiang randang calana panjang lae. <noise> calana panjang 's rendam, calana panjang randam, randam akang calana-calana panjang tu, yang kaeng-kaeng dolo! Calana panjang kaeng selesai, abis itu cuci'e tadi kacil tadi dong pung calana-calana jins, ha terahir baru, beta deng beta pung laki pung calana panjang, s'tau to kalo laki-laki pung cal'na panjang itu ya ampun katong cuci akang saja paling baraat calna-calana jins itu, dudu sikaat sampee tahasi sampe katong pung dada-dada mo saki, abis cuci calana jins, selesai, haa beta spul calana-calana jins calana jins tu beta tar pake molto laai beta torana spul sa kalo ca-calana yang penting baju yang penting baju bobou sadap calana tu su tar pake molto lai, jadi calana beta su spul akang selesai, calana-calana pende, sambil sambil-spul calana pende, beta randam pakeang dalam, cal-calana dalam dolo, haa kacil dong pung calana dalam, dong pung kutang-kutang, dong pung kos dalam, ta randang kamuka dolo, nanti, baru beta spul, su randang dong punya, beta spul yang calana pende tadi <noise> calana-calana pende tadi beta spul akang, spul calana pende selesai, samua abis itu beta bale spul calana panjang, cal'na panjang tu beta musti spul banting-banting lai, supaya tadi tu! Dia pung aer-aer sabong itu. Akang talapas karna kalo katong, spul calana panjang, katong hanya colo angka colo langsung ramas masi dia masi babusa! Jadi terpaksa musti beta banting-banting dolo, pukul akang di atas batu banting di atas batu lai, jadi karja basar kalo cuci deng tangang ini memang samua karja basar perlu tenaga ekstra, ee katong su banting-banting akang di atas batu baru beta spul, jaji calana pende, calana panjang beta spul, beta isi satu satu-di karong satu di karong yang satu lai, karna yang pakeang-pakiang itu beta taru di karong yang basar! Haa nanti abis itu, su spul samua, baru beta terahir beta mulei dudu hantam calana-calana dalam tadi, calana dalam, kos-kos dalam, jilbab-jilbaab, itu beta cuci, poko nya sikat, samua-samua, hantam dong! Kos kas hantam akang pakeang-pakeang tu, kos kaki kos kaki, kos kaki s'kola, kos kaki katong pung ma kacil pung kos kaki pi bajalang-bajalang, samua itu beta su dudu sikat akang san ja s <hesitation> poko nya yang kacil-kacil tu dari balakang, katong beta kamuka e, kamuka biking tu, itu baju kos, calana, baru terahir yang calana-calana dalang, calana dalang, kos kaki, jilbab-jilbab samua cuci akang barsi samua, haa itu baru beta randang! Randang abis samua baru. <noise> itu beta randang deng molto, calana tu beta seng randang lai, jaji itu saja yang calana dalam deng baju kos, ba baju kos, baju kameja, baju bajalang-bajalang itu, samua beta randam deng molto, deng ca ha beta kasi randang calana dalam tadi, jilbab, kutang-kutang samua deng molto dolo, tunggu saaampe akang su rasa su bobou harum, baru beta ramas akang samua abis baru pulang sampe di ruma selesai su abis bacuci samua isi dalang karong, baru beta pung paitua tu pikol akang karong tadi tu, pikol yang lima pulu kamuka dolo baru akang katong mo di bacuci di kali ni kan bukan bajalang mulus-mulus, katong menyebrang deng akang batu-batu basar-basar ini, jaji pikol bat pikol karong tu tasala bajalang licing langsung tajungker deng karong-karong di aer lai, haa pulang pikol satu kamuka dolo, abis itu bale lai ambe satu, ambe satu baru beta pulang deng baru beta bajalang deng beta pung lenggang deng beta pung parteng! Deng beta pung papang bacuci tadi tu, deng beta pung tampa-tampa sabong, beta seng mandi di kali, beta seng parna mandi di kali, kalo bacuci bole baru beta ini, karna beta kalo mandi di kali beta kaya rasa. Ge'ra bagitu kan orang banya too seng ada tampa pele-pele biar pake kaeng lai, tap beta malu hati, jadi beta jaga pulang mandi di ruma, haa sampe di ruma itu, yang tadi pakeang itu, karna kan ramas tadi ramas seng barsi, terpaksa musti beta ramas ulang lai, ramas ulang baru, kadang kalo pas lampu manyala, kalo lampu mati sudah seng, tapi kalo lampu manyala, terpaksa musti beta isi akang, pakeang tadi, supaya akang pung aer s' tamba malele too beta isi akang di dalam masin cuci la beta kas karing akang! Par beta m' bajamur.